Siorprizy zen̈y an̈aty jerinakà vônaloan̈y karàha olo araiky ziô <noise> man̈ano siorprizy zen̈y fa amy olo araiky man̈amia raha amin̈ao tsy ampoizin-ten̈a zen̈y, de man̈amia raha izy de avy amy in̈y zen̈y no tafakora amin'in̈y oe! Man̈ano karàha in̈y an̈ao.